پیریسکوپٕچ تعریف چھِ أکِس آلہٕ پٲٹھۍ کرنہٕ یِوان یُس کُنہِ رُکاوٹ یا چیزَس انٛدۍ پٔکۍ یا اَمہِ ذٔریعہٕ مشاہدٕ کرنہٕ خٲطرٕ استعمال چھُ یِوان کرنہٕ یُس براہ راست نظرِ سۭتۍ رُکاونہٕ چھُ یِوان۔